மெதுவான வேகம் இயற்கையின் காட்சிகள் மற்றும் ஒலிகளைப் பாராட்ட அதிக நேரம் அனுமதிக்கிறது. பல்வேறுநிலப்பரப்பு பாறைகள், மலைகள் மற்றும் சீரற்ற மேற்பரப்புகளைக் கொண்ட மிகவும் சவாலானபாதைகளை ஆராயலாம். குறைந்தபட்ச கியர் பொதுவாக வசதியான காலணிகள் மற்றும் அடிப்படை ஆடைகள் மட்டுமே தேவை. இயற்கையில் மூழ்குவதில் கவனம் செலுத்துங்கள். தாவரங்கள், வனவிலங்குகள் மற்றும் இயற்கை கூறுகளுடன் நெருங்கிய தொடர்பு.